Nii rxiglaza na xob gieny gidy, ni nah xnia, xob gieny gidy ni nah nga’, moly, <hesitation> get gwu béeh, <hesitation> wbezgy, <hesitation> tasajw nii ray loghy.